Шири бодом, кокос, овёс ва соя ҳама растанигӣ мебошанд. Лактоза надоранд ва барои одамони гирифтори аллергия ё парҳез мувофиқанд. Аз шири гов сабуктар ва ҳазмаш осонтар аст.